að fjalla um nýja sýningu sem var frumsýnd í Tjarnarbíói á dögunum það sem við gerum í einrúmi eftir leikhópinn Smarty lab og hingað er kominn Karl Ágúst Þorbergsson vertu velkominn það sem við gerum í einrúmi þetta er nýtt verk eftir þau Söru Martí Guðmundsdóttur og Heiðar Sumarliðason Sara jafnframt leikstýrir og hér er verið að takast á við einmanaleikann einn af fylgifiskum nútímans þar sem fólk er sífellt að verða einangraðra og þetta er gert í formi fjögurra sagna já einmitt við sjáum þarna sögur fjögurra persóna valdi ungur maður er að kljást við alvarlegan kvíða

Drífa móðir valda er komin á eftirlaun og er að einangrast félagslega í kjölfar þess þarna er líka Halldór sem er sakaður um barnagirnd og er útskúfaður úr samfélaginu þar af leiðandi og síðast en ekki síst er Ragna sem er heyrnarlaus og líður þar af leiðandi ákveðna félagslega

og allt eru þetta stórar sögur stór vandamál háalvarleg vandamál og mjög mikilvæg í umræðunni í dag eins og þú segir þetta er áberandi umræða

og félagsleg einangrun en þessi vandamál eru kannski

ég segi þau eru mjög stór mjög alvarleg og það sem þau eru að reyna að gera í þessari sýningu er að þau eru að reyna að ná utan um þessi vandamál birta okkur einhvers konar heildstæða mynd af vandamálunum og fylgikvillum fylgikvillum þeirra hvernig finnst þér svona takast að koma þessu heim og saman við sjáum á sviðinu þá eru þau búa öll í sömu blokkinni og sviðinu

er skipt í fjórar íbúðir svona hólfað niður þar sem hver og eitt þeirra býr

hvernig hvernig gengur þetta upp sko vandamálið við það að reyna að ná utan um svona stór vandamál er að maður getur farið í það að stytta sér leiðir og einfalda og fylgifiskur einföldunar eru oft birtingarmyndir ímynda eða staðalímynda klisjur og í þessari sýningu þá

virðist það gerast oftar en ekki að það er yfirleitt farið í þessar staðalímyndir okkur birtar þekktar ímyndir þessara vandamála og það er ekki gert mikið til að fara djúpt ofan í vandamálin eða sýna þau frá mörgum hliðum þó svo að vissulega sé verið að reyna að gera það með samspili kvikmyndar og sviðsins en kvikmyndin virðist að töluverðu leyti

vera notuð til að að staðfesta valdi er svona eina persónan sem tekur einhverjum breytingum og gerir eitthvað í sínu lífi þegar líður á verkið það passar hann leysir úr sínum vandamálum en aftur þá er sú lausn full einföld hún er aftur þekkt ímynd staðalímynd og það getur sent svolítið sérstök skilaboð til áhorfenda

því að staðfesting á þessum þekktu ímyndum til áhorfenda getur gert það að verkum að vandamálin þeirra virðast einhvern veginn smækkuð þau virðast léttvæg ef vandamálin eru leyst á einfaldan máta þá er verið að senda þau skilaboð að þú getir leyst úr þínum kvíða eða þunglyndi á tiltölulega einfaldan máta sem ég efast um að sé

að hitta einhvern annan þarft bara að hitta einhvern annan og málin leyst nýlundan í þessari sýningu er þessi sameining kvikmyndar og

á sviðinu en um leið og við förum út fyrir blokkina þá tekur hvíta tjaldið við hvernig finnst þér þetta ganga já þetta er náttúrulega áhugaverð tilraun að blanda saman sviðslist og kvikmynd þetta eru tveir ólíkir

sýningunni birtist það þannig að einn tekur við af öðrum þeir eru yfirleitt aldrei í samtali eins og þú segir leikarar fara út af sviðinu og þá kviknar myndin og sagan heldur áfram þetta stækkar heiminn handan sviðsins þetta sýnir okkur hversdaginn okkar hinn raunverulega

það sem skorti að mínu mati er að nota þessa sértæku eiginleika beggja miðla til þess að varpa

staðalímyndir sem birtast okkur á sviðinu já við förum inn í kvikmyndina þá sjáum við bara blátt áfram framhald af því sem gerðist á sviðinu og öfugt já já einmitt og þá veltir maður fyrir sér hvar bætir kvikmyndin

og líka bara hjartnæm augnablik til dæmis þegar leiðir valda og hinnar heyrnarlausu

vissulega vissulega en það er kannski komið af illu ef ég má komast svo að orði

Sigríður Vala sem leikur er heyrnarlaus og talar táknmál og táknmál er ekki það er táknrænt tungumál og

er yfirleitt táknrænt tungumál ekki bara talaður texti heldur það er öll heildarmyndin og þarna sjáum við í fyrsta skipti virkilega notað táknrænt tungumál sviðsins en ekki beint meðvitað þarna verður sagan áhugaverð af því að við skiljum ekki sem áhorfendur alveg hvað er í gangi hvað er að gerast af því að við höfum ekki lyklana að því tungumáli sem hún talar flestir áhorfendur vissulega voru áhorfendur sem sem skilja það en fæstir það virkar spennandi fyrir okkur af því að við skiljum ekki já þannig að þarna kom smá hleðsla sem svona þarna kom örlítil hleðsla og sýningin lifnaði við en svona á heildina þetta er kannski verið að tækla stór vandamál verið að afgreiða þau á svolítið einfaldan hátt já það passar og virðingarvert að taka þetta umfjöllunarefni fyrir og mjög nauðsynlegt en kannski erfitt að ná heildstætt utan

Þorbergsson kærar þakkir fyrir komuna í kvöld það má lesa nánar um það sem Karl Ágúst hefur um leikritið að segja á Menningarvefnum ruvmenning punktur is þættinum er lokið í kvöld verið þið sæl